Mpio ra akempio o-ro bɛ efue eka Eleme. Se a-o bɛ onwi Nchia, no-e onwi yo bɛ anyɛ efue eka Eleme. Se a-o bɛ onwi odido, no-e onwi yo bɛ anyɛ efue eka Eleme. Owamɔ, eke Eleme bɛ egbere mpata enu. Ajor ebai babere aru ewiwi bai wɛ karafu eka ofeji jiraru o-o. Err edɔ akaa bɛfue eka ofeji-e. Afuri ayyɔɔ ntɛ naa si oso ɔtɔɔ nsa. Nu-e onwi yo ebe anyɛ efuɛ etoro ɛka Eleme. Eka Eleme na akaa bɛ ɛka Eleme neba pẹ. Eka Eleme bɛ etori enu netoẹ chusɛ kɔ err o-a o-oni. Se a-o bɛ onwi Eleme. wi njunaru nnara-on o-on, wẹ ofu eka Eleme, mi mpio ra ka aro kɔ awiara dɔ ɔ-ɔni wi mba aru eweseru ɔbɔru. Mpiora a-oro gbereru kɔ mi nju ra akempio e-la. Gbere kɔ mma wala efue ɛka Eleme, epichi pichi nsewinɛ nekara a-ebo, a-eke ereri-o jun. no-e ba bɛ efue ɛka Eleme. Mɛ eka Eleme reba pɛ sɛ no-e onwi yo. E-aa. chu ɛka eleme tama nja wɛ onu yɛ. Fuma-a ɛka Eleme, wɛ aru ajo ẹka ofeji. Eleme bɛ egbere mpata e-tae. Onana bia. owamɔ eje mgbete bai. owamɔ ngelawu bara mgbum-mgbum nɛ oku onne nari. Nɛ chu ɔbor bai sima nyime. Owa mɔ okɔri owu. ojanu. ofe-mbo bara owaa enu nekere naa. neka gbereri kɔ neware a-nee ɔtor nsa rɛ ekpo, wɛ rɛ gbei-ye. Kagberi ɛka eta yo. mẹ ɛka eta yo be egbere mpata enu nɛ ɔgbɔru yo. Mẹ se owa wala ɛka eta yo. oka jɔ nwẹ nyɛ gola-ogola. Oka e-n ntite o-on rɛ ke oku omu nyo kara e-n. Oka si o-on nẹ ɔbɔru esi-e. Oka labi enu nɛ oburu elabi-e. Gbere kɔ mẹ owa wala efue ɛka Eleme ri yo. Eka eta nyo, waboru efue. Se a-o nɔ fufu ɛka eta yo, owa bere juma one oju-oju-e, oso eta ri-yo. Nte oku ekoo yo kiri fu. nte oku awia yo kan fu, a-o ofu e-eh?ofu ɛka ofeji sɛ?a-o bɛ onwi ofeji sɛ? Ɛka ofeji eka churiru a-o lɔru eka eta yo. Mɛ ɛka eta yo bɛ rẹ eka lama nyɛ. rɛ dɔri abele-e kɔ mmbb mɛ onwi nnɔ bɛ onwi Eleme. Si mɔ onwi Eleme, mba lele elabie kɔ err ta mɛ onwi nnɔ nior. Bɛ onwi Eleme ra wala ɛka Eleme, wɛ ka Eleme a’ia onu. Ɛka Eleme ye abini. Ɛka Eleme ekaperi. Ka jirarí kɔ mɛ ẹka Eleme apɛ ebo o-o nyo. Onwi nyo, onwi nna afuri ɛka Eleme. Mɛ mpio yo ka oro nte onwi yo kafuma onwi nna ɛka Eleme se?eke ofeji se onwi yo eka fuma onwi nna eka ofeji, osɔɔ bai dɔ mmɔ? Neka kpo enu rɛ. neka kpo gbɛ.